مهم ان الواحد يكون على علم بالاخبار والاشياء ألا تدور من فترة للثانية يعني ومن مميزاته أن يكون عارف عن كل شي والعيوب ان ممكن شي يزعل.. الاخبار تزعل.